oyi so mu a dia lo zere maro pusin ba'a bianɛ lo wɛ ma tete o da bira lo loro pusin lo pusin buwa po lo zere mɛ bie bawe fera mi te na a han wu'an nɛ han hibu'a nɛ mi ba wa'a mu ɲa baro wu'an be han co benɛ we cu'a o a be oyi ma'a han oyi duna han to han cuara o to o dorosi o hɛ in deria dia <hesitation> video doso aoro jira mina a mi vɛ a tero wa a bwe tumabɛ aro yi a duna toro toro tara ma mi ma mi hin toro taro ma mi hin <hesitation> mu v ji mi veni na aro jira dorosi aro mami yɛrɛ abe han wu'an nɛ miro wa mu mi tɛ toro jinu bɛ sin ma bun